پانک موسیقي ما ته بغاوت، ساده‌ګۍ، او مستقیم پیغام رايادوي. دا موسیقي چې د ټولنیزو ستونزو، بې عدالتۍ، او د نظم خلاف قوي غږ پورته کوي. پانک د سختو ګیټارونو، تېز ریتمونو، او بې‌پروا آوازونو سره د خلکو د غوسې او اعتراض څرګندونه کوي. کله چې پانک واورم، نو د ازادۍ، ځان څرګندولو، او د ټولنې د بدلولو هیله احساس کوم.